जेमि बोरोक् त्रदिसिओनल् लिसेसो, <hesitation> लिसेसो चुल्तुरल् लिसेसो प्रजो बै। नर्चि जे ओम, नर्चि बिलै जे ओम सन्ग। भिकुन्ग सन्ग, अम्पए ओन्ल <hesitation> जेओ मय्रोन्ग्, मय्रोन्ग् कुर जे दव्ग। अर्ज बै, <hesitation> किसुमन् नफम्, नखो, जेरे सेउ हुनने बनै इत। नफम् बै, <hesitation> अरुत् उन्त्जेनि ब, <hesitation> ओम जे लै। अर् होम बै दव्ल, <hesitation> मेथ, नज, थै <hesitation> हिर् पितै। अर्ज बै, ने <hesitation> त्रदिसिओनल् लिसेसो, त्रदिसिओनल् ने, चुल्तुरल् ने।